जुन्ते स्पेनोअर् स्पेनोअर् चुल्तुरे तु हत ओर् जुन्तो मने चुइसिन् है, प्रकेले चुइसिन् ओथ कौत् चुइसिन् है। तपस् चुल्तुरे जुन्तो मने भोत् मने स्मल्ल् प्लतेस् ओफ् मने सेर्व्वरज् है, अरुम्, हत जुन्तो फमोउस् दिश् है, दो है पैल गस्पछो। पैल गस्पछो एतु एक मने रिघ्त्, एतो, एतो, अन्देर् लुचिअ प्र एतो, मने अनविसे, अरुम्, हत जुन्तो विने अरुम्, शेर्र्य् प्रोदुच्तिओन् हत भोत्, मने, भोत् फमोउस् होइ हत, प्रोदुचे कोरमेने। अरुम्, जुन्तो, जुन्तो, छ्स्स् त चुल्तुरे होइ, मने, लिके, भोत् बुसिनेस्सेस्, अरुम्, दुकन् मने, हत भोत्, भोरि लग्र खुल थकर्। अरुम्, हत जुन्तो,।